Kassiq käüväq hindävaihõl läbi sammamuudu nigu piniq. Iks kihäkeelega põhilidsõlt, et kuimuudu hand pistü um vai kuimuudu karvaq pistü ummaq vai. Ja sis muidokina helüq kah, egäsugudsõq njaugmisõq ja krjaunmisõq ja tsisisemiseq ja tsusisõmisõq ja. Kõik sääntseq as'aq.